لا نحب نسافر وااجد للفضاء خاطر نحب نستكشف ونحب نشوف مشاهدة الأرض من بعيد كوكبنا الجميل، بعيدا عن تجربة إنعدام الجاذبية طبعا لأن الج الأرض جاذبيتها عالية لكن الفضاء تحس روحك كأنك طايرطبعا تجربة متتعوضش وخطرة جدا لذلك تبي شجاعة شوي.